Ñalawma gooto waɗiino, bindooɗo baytuuji yii kaanibol paabotoongol mo winndude bindi nguurndam makko. O hinnii jonkaa omo winda tan, omo haala tan e ngol winnda. Ɗum ka, <hesitation> ko laati e banngal ko yiɗi winndude fu, ayyo o haalan.